Na amiña manokaña aloha da teña tsy mitombo. Satria no mañeho mañeho hevitry aloha añao da tsy maintsy misy avao ny mañaporofo ny hevitriñao iñy. Da misy avao koa ny mikiritiky hevitsiñao na mañaratsy ny hevitriñao zañy hoe zañy mety tsy mitomboña amin'ny hevitriñao dônko zañy raha amiña zañy da tsy mitomboña mihitsy zay fi- firafitsy fehezan-teñy zay.